Ny fomba fiasan'ny fermetira moa zany aty aminay ah, fa-fanidiana zavatra izy io de ohatrany efa misy lalana masinina kely izay ah miaraka amin'ny masinina kely eo amboniny de sarihana fotsiny ilay masinina kely iny ah de lasa manome lalany anakiray ilay izy midy le fermetira na ny hidikorisan'akanjo.